Lu lunio kuxhi kuexhi xhinió lalekenchí, canica, trompo, charpe, li ná tevixnaxi taka kunda lakivina niukoyo najan xhinilio ya'a jan tá likuitajon, noitá ku'í parke najan ta'á konono iin iti'á nonoi luxnia nini nama vexnia xhin alkolujan taniokuil teyeama livixna xhilujan takuvixná ta'a laliki, talaliki pelota, tan laliki tu uxvixná xhi'á ya'á xhinatux na'a.